نقترح عليه <hesitation> باش يعمل سلاطه متنوعه مختلفه فيها كل العناصر الغذائيه ويجرب وصفه صحيه كيما الدجاج المشوي بالخضر مثلا كيما الطماطم <hesitation> الفلفل الحار ولا الحلو ولا البصل برشا خضره وزاده بروتين و شويه زيت زيتونه وديما حاول تبعد على الأكلات السريعه هذيكا.